احب ان انا اتفرج علي فيلم لوحدي-لان انا بحب الافلام جدا من وانا صغيره-بستمتع بيها-فا بحب اتفرج علي افلام لما اكون زهقانه